La kú xen martíllo jö, e <hesitation> e ejö e dsel kóó’ bó dsa lajy sún lɇ jé ‘nⱥ’ re kú’ jé ‘nⱥ’ re tóó’ dsa jé nⱥ’ re í e re í uⱥⱥ’ köö ta é náá’ köö ñí ta é náá’ köö i dsa lí fó’ bó dsa e jmóó dsa la jy méésa jý ‘mo sýý jy ba martíllo jö e ñoo ii ba e kiä martillo jö a la kö ii, kí jö bódsa la kú i jmóó iä, la jyn i yy ñí ä’ iá kie’ <noise> martillo jö ba ‘nⱥ’ e bí ñí töó kié’ dsa kí xiro a e xa martíllo a jia’ re lí fó’ ere jmóó dsa tá kiä’ t la ne, ejö ba fí kié’ martíllo e ‘nⱥ’ re bódsa lajy ñí töó.